Mëdyë animal ma'as t'sëkëbyë yë mëjk ka'a, yë ka'a nëwëntyë kë wynkumet'sëwayn ku'u kura jotyë nëkxë, ya este <hesitation> porque ti'ikyaxpë t'syudsambëch yë, ya este ko'o ech nak nyamëy ji'im yë ka'a widytë ji'im yë wi'in ko'onë ya kap mëjk nëkë tubëkayn tëko'otyë mejor nëkë mëmëy porque ya xëbyë nëk nya t'such.